الكتابة الجيدة أساسها قراءة جيدة، انت ما فيك تصير كاتب مبدع إلا إذا أتاثرت بأفكار الآخرين، طرقهم أساليبهم سردهم روايتهم، كل هذا راح يقوى جانب الأبداع عندك وبيخليك تصير شخص أفضل بأفكار أكثر، بطرق متعددة للكتابة وهكذا، لكن أنه ما فى قراية ما فى أبداع.